چنګ ما ته د خوږې او آرامه موسیقۍ ژبه رايادوي. دا یو پخوانی موسیقي آله ده چې په ځانګړي ډول د چین او ځینو نورو آسیایي هېوادونو کلتور سره تړاو لري. د چنګ غږ نرم، لطیف او روښانه وي، چې د طبیعت ښکلا او روحانیت انځوروي.